Preferisu la ca zura 'n'alber përché a m'pias pa tant l'eva, sìu pa bun-a a nué e alura catërìu propi pa 'na ca s'la mar u zura ën turent përché a m'pias propi pa